A wallina bingel, a fista salla mako, a itta kuje a'tugo silla mai, sai a lallita bingel mai. Sai heba watina mo kuje a'tuggo sille mai fere ngam ta o silla o vonna bandu mako o vonna baabal o jodi ko babal o wali mai. Kuje a'tugo sille do mari nafu masin, ngam valliran hedi a'tugo sille ta vonna babal himbe jodata.